أفضل أمتلك مكتبة شخصية فيها كل الكتب المكتوبة، لأن الكتب هي مصدر المعرفة والإلهام، وتجدر تسافر من خلالها لعوالم وأزمنة مختلفة وأنت بمكانك، الجراية تعلمك أشياء ما في حدود وتفيدك بحياتك اليومية والمستجبل، المعرض الفني الجميل بس المكتبة تعطيك ثروة فكرية.